fangare ge wangemoi tora se tagi iya ino ua ge fangare mangai pake kabaya se calana popo bato, maha sema koro bolo tagi iya ino bolo tagi acara kai. tahlil anggena fangare pake calana gau coma pake kameja ma gia gau coma copato se kofia.